mɛ anivɛrsɛri yi mibin depi ni hinbiyo a bun we an va-ro gato so se aro vɛ ha'a gato a hanni an in tira bunna to un vɛ a ɓoɓo in ɲu lo kuwafɛri se lo kuwafɛri yi lebiyan bin an vɛ an vɛ cɛ cama nɛ un a zin a mu mu ma we a un jirara an wara bun a han ba a ho tinna to wa vɛ ji wɛ mu man we a han diya sa han diya sa awa awa di awa siyo wa lere a wa fan ho gato a bun mɛ we a fɛtera un anivɛrsɛr